هون في عنّا سؤال كتير حلو إنّو تخيّل أنّ مُستوى سطح البحر قد ارتفع وأنّ الأرض تحت الماء كيف ستنجو البشريّة؟ يومٌ ما إجا نبي اسمه نوح ربنا ألّو إنّو بدّو يفيض البحر وبدّا تغرُء- تغرَء الأرض، عمّر سفينة اسما سفينة نوح وصار يجمَع من كل شي بالدّنيا تنين من كل الحيوانات، النّباتات، الطّيور، أيّا شي صار يجمعوا <noise> ويحطّو بها سّفينة ويئلّن للعالم اركبوا بدّو يصير فيضان، هلّئ هوّ كان عم بي عمّر هيدي السّفينة عاليابسة صاروا النّاس فكّرو مجنون أنّو حدا بي عمّر سفينة عاليابسة وبدّو يطلع عم يدعوا العالم يطلعوا فيها صار يدعوا النّاس إنّو يطلعوا بها سّفينة في ناس كتير ردّوا عليه في ناس كتير ما ابلوا يطلعوا من ضمنن زوجته وابنه ابنه ألّو يا إبني ركاب معنى ابنه ما ئبل ألّو حا أعصم حالي من الماء على شي جبل. ما إبل يطلع بالسّفينة المُهم فجأة بي يرتفع مستوى الماء مستوى البحر و تصير كل الدّنيا مي وما في إلاّ على سطح المي طافية عم تطفوا ها السّفينة اللّي هيّ سيدنا س- سفينة نوح كلّ العالم غر- كانوا من المُغرقين حتّى ابنه وزوجته كتير بشر وكتير عالم وكتير إشيا صارت المدينة تحت والسّفينة فوق، فا ضلّت هيدي السّفينة أشهُر بالبحر لغاية ما نزل منسوب المياه واستوت هيدي السّفينة على الجودي حسب ما بعرف هيدي إنّو مدينة يمْكن بالأردن استوت عليا هيدي السّفينة وعلى ما بسمع إنّو بعدا موجودة لهلّق، فا وهيك نجي عدد من البشريّة <hesitation> ومن الطّيور والحيوانات والدّواب وكل شي موجود نجي من الغرق بي فضل نوح اللّي عمّر هيدي السّفينة.